Añono vaera o japɨpe pe mbae rendara estante je va tenonde ko amaeta ketɨra añonota jare oupitɨ ta ko seve, opata ko oike kavi jokua o japɨpe va jokogui ramo ko jaema aroiketa jare añono vaera o japɨpe pe